ब्लेंडर एक प्रकारे मशीन व्हंदि। जन आप चांदन कि भई फल भौत जल्दी काटण, आप मूं टैम नी च। हमते कोई सब्जि भौत जल्दि काटण, आपमूं टैम नी च। हमते क्वो बर्फ ते त्वौंण चि, लेकिन आप मू टैम नी च। आप क्या करला...ते बर्फ, फल या भुज्जि तै ते ब्लेंडर मां डालला, बस बटण दबे द्योला, ब्लेंडर घूमण शुरू करि द्योलु। तेका बाद सि फल, सब्जी या बर्फ कुछ भी चि, आसानी से कटि जंदन, हल्का ह्वे जंदन। ब्लेंडरो मेन काम यो ही चि, मुख्य काम यो ही चि।